ارے یارو گروسری کا شاپنگ جو کرتے، پھر اس کا سین فل امپورٹنٹ ہے باس۔ نارملی منت میں دو بار، تین بار مارکٹ یا سپر مارکٹ جاتے۔ ڈیپینڈنگ کتنا اسٹاک ختم ہوا، کبھی ویکلی بھی جاتے، کبھی کچھ <hesitation> منتھلی شاپنگ سیچویشن پہ <hesitation> ڈیپینڈ کرتا۔ ہر وزٹ میں نارملی آدھا گھنٹا، ایک گھنٹا لگتا باس۔ لسٹ بنانے کے لیے آئٹمز چیک کرتے، آفرز دیکھتے، اور پھر چیک آؤٹ۔ تھوڑا رش ٹائم تو ہوتا اور زیادہ ٹائم بھی لگتا، پھر انجوائے کرنے کا مزہ لگتا۔ فروٹس، ویجیٹیبلز، اسٹیپلز، سنیکس اور ہاؤس ہولڈ آئٹمز سب دھیان سے پک کرتے۔ وہاں گھر میں جو کام چیز کی ضرورت تھی وہ پک کرتے۔ لیکن گھر کوں آنے کے لیے اگر میں وہ نہیں لائے بول گئے، ارے میں یہ نہیں لایا، وہ نہیں لایا، کرکے اور سنو۔ گروسری شاپنگ صرف خریدنا نہیں، بجٹ مینیج کرنا، فریش آئٹمز سیلیکٹ کرنا سکھاتا، مارکٹ کا فیل اور بارگیننگ کا مزہ بھی فل حیدرآبادی اسٹائل میں <hesitation> ہوتا ہے۔